ʻAʻole kamaʻaina au i ka leo nahenahe a nā manu. I kuʻu wā ma ke kula kiʻekiʻe ua hele wau i uka i ke awāwa a lohe wau i nā ʻano manu ʻōiwi like ʻole akā ʻaʻole maʻa koʻu mau pepeiao i ko lākou leo.